الى بغيتي طيب الطعام ديالك المفضل يعني انا الطعام المفضل ديالي انا هو الطاجين الى بغيتي طيب الطاجين كتنقي الخضرة او كتحط البصلة والدجاج اطيبو هما لولين اتشحرو في الطاجين او من بعد عاد كضيف لهم الخضرة او كتخلي الطاجين اطيب